A he'inta hore ma be kodume, dole a maran haje vallinde kuje ha himbe. Ngam kowa be hedi nafirta goddo, wala no watta goddo heena hore mako.